لا ما أعتقد أن كل سلالات الكلاب ودية بنفس الطريقة، يعني في سلالات ممكن تكون هادية ودودة متل اللبرادور، في سلالات تكون حذرة وحتى شوي عدوانية؛ متل كلاب الحراسة والتلاب الكبيرة، كلها تكونين حذرة معها.